<hesitation> ñoi yó ta hó ti'ilo macho kanri chinti, ha ti'ilo vayoni davixhiva kini nra kamati ña tututi tina yo kini nra kama tanti na tituti, kuai nra kamati na tituti, to iti iti <hesitation> davixhivá kini kue chikati ngu tiyó, tiyó há ho o on. ha nra inga kiti, ho ga kiti ña nra hom initi, ta ngu tiyo'o yo dó ho o on kiti kain didañoyo ta nra kamati ña tituti.